Винткаш барои тоб додан ё кушодани винт ва болт истифода мешавад. Он ба васл ё ҷудо кардани ашёҳо кумак мекунад Масалан дар таъмири мебел техника ё бозичаҳо бе он кор кардан душвор аст. Ҳар кадом барои винтҳои гуногун истифода мешавад. Ин абзори муҳим барои ҳар хона ва устохона мебошад.